Rô karazan̈a sakafo ten̈a lafo zen̈y amin̈'ny hôtely àby ren̈y arakaraka ny hôtely bàka ôhatra hoe hôtely maventy ndraiky madin̈iky àby ren̈y fa maventy àby ren̈y karà ôtrany hoe Karazan̈a pija àby ren̈y, ôhatra kà amborgera àby ren̈y misy kà lasopy spesialy rô in̈y zen̈y mihoatra ny iray aly vangan̈any misy an̈abon̈abo ny zen̈y.